أكيد قرية صغيرة صراحة, لأن الحياة فيها هادية, وبسيطة, وتحسن المزاج مررررة, ويكفي إنها أقرب للطبيعة يعني, أما المدن مو مريحة مرة, كلها ضجيج وصخب, ما أحبها صراحة, وما أرتاح فيها, وكمان أحس بضيق, يعني يمكن.